Fiantraikan'ny fiovaovan'ny toetr'andro aminà biby a <hesitation> ndraindraika miteraka aretina na fahafatesana ho anjareo ohatra hoe ho an'ilay efa zatra mipetraka agnatinà <hesitation> tany ohatra de main-tany igny de efa sisy ipetrahana de akeo koa karaha ny hoe ny an'ny ours na pingouin zao efa zatra mipetraka aminà glasy ka rehefa ohatra hoe misoniky i glace igny de lasa sisy hoe akaiza zareo anorim-ponenana ndraika.